﻿Gyamuna bujihyum raa, ɗi yan tahyiyi wi ma u'ma naghun ɗi zhewali taghuma. Ma u'ma kakawai. Kakawai, mu ndaka hala taa marɗai, ko ʒuna, maca hala murrai, maca faya taa kuwai, maca vyau “maca kawau maca kawa maca khiya taa murri. Maca vyau, Ba mu vyi murai sai maca khuruʒa ci-nalthi be'e mu ndaka naha ci naltha, dan mu ndaka kuʒa Sa'iʒa, sai maca khurau maca khiri, muca hala taa galiyai maca vya ɗahyi maca Khiyau, maca ndaka “ghi yi” ya diran. Da ma dira ti hesitation Vụnai ba ma dirau, gwamana sai hyi biyi mirana to sai ma khiya ma t’ayan, yu ɗa dirama mu gaba puc'au, ma vya maniya sau, Ni raa bahuna,"rivina, rivína rivu baluna, rivu bahuna mu ndaka hala naa bahuna, yani bu ma ƙunau, gahuna taba ma kama ma ƙuniyya mu kama hesitation ɗa vya tsuwara, a ɗirɗirta mu khiya mu vya ɗi dangai mu faya Kuwai. Ma khiya naghum shuwatina, ma daka khin barkwanuni ma Vyau ma vya. ﻿Ba mu hali naa buttina mu ʒhaya mu cu Khiya naa taguwi Wi mu ʒhaya dakhiya maca kaɗau ɗahiyi maca kaɗi, ba mu ji ɗi vinaa mu ndaka kuʒusi, hyi ɗin ba Lhuwa irin te ta rivunu, sai mani ma sirna. Ma ba Lhuwan, Ghikhin ca kakawi wi mu kuʒi muna ɗahyinana'a, hyi ɗin ba u'muʒu sai sirna, sirni ma ba u'ma kawai amma hyi ɗingha subanu. To yani bu mani ma u'ma ɗanani be ɗi naghun ca ʒhewalai.